Ny fampirimana entana mibosesika indray an, dia avoaka daholo mihitsy aloha ilay izy. Diovina tsara ilay toerana tokony handaminana anazy an, dia rehefa madio tsara ilay toerana dia alefa tsikelikely amin'izay. Avalona izay tokony avalona, ampiriminai zay tokony ampirimina. <hesitation> mety hoe mila baoritra koa ianao handaminana anazy an sy hi-kalsena anazy. Dia <hesitation> izay izany mila sokajiana tsara ilay entana rehefa averina miditra ao hoe ty an, <hesitation> ato dia ity ato dia izay mitovy izany mba ampiarahana dia amin'izay ianao rehefa mitady amin'ny manaraka dia fantatrao hoe ato no misy an'ilay izy.